साईकिल के जो घंटी रहते ओ ह कईसे काम करते। की सबसे पहले जो साईकिल के डंडी रहते जेला हैंडल भी कहते। ओकर बाएं तरफ कटोरी जैसन लोहा के डिस्क रखे रहते जो रोटेट होएल। ओला रोटेट करे बार तोमन ला लिवर का आगे पीछे करे ला पड़ते। त ऐसने घंटी ह काम करते।